सबसे पहिले त हमीनके लुगा सब एउटा एउटा कहके कौन फुहर बा, कौन मैल बा ओकरा जम्मा करैछि, जम्मा कके ऊ लुगाके हमीनके कथी करैछि बाल्टीनमे पा रखदेइछि ओकर वादने पानी भरके धरैछि, जब भिजाके उन्ने सरफ रख धरैछि, सरफ धके खुब निमनसे खिचकारैछि, खिचकारके सबने एउटा एउटा ने साबुन लगाइछि, साबुन लगाके निमन से धोके, सफा कके हमीनके पानीमे एउटा एउटा कहके खङराइछि, खङराके कपडा लुगााके खङरारके ओकर वादने एउटा एउटा खङारके दोसर वाल्टीने धरैसी, धके ऊ कपडाके हमीनके वारने लेजाके, घामने छतने होगेल चाहे दुराने होगेल, घामने सुकाइछि सुखाके धदेइछि ऐसनके हमीनके हात से लुगा कपडा धोइछि । उहे तरीकासे हमीनके लुगा कपडा धोइछि ।